Ny karazana dihy maro fantako a: basea, vako-drazana, <hesitation> baoetsy a, <hesitation> drill, kawitry, kilalaka, afindrafindrao, <hesitation> rock, salsa, batchata, kizomba.